La xaboon pue reh qa'sa k'eh nqakoj reh qatz'ajam qatziyaaq qatz'ajam qaq'ab' qatz'ajam qa la xun taqee' qatz'ajam qiij reh qatina reh qajosq'iim pan qapaat reh qajosq'iim wach qapaat <noise> reh re'ee soq <noise> qawii' reh saq pan qapaat la xaboon ee k'ih qa'sa nkamaj wii ja'ar reh qa wula je' laa la liquído reh qaq'ab' reh reh qawa'a ja'ar reh qah ilacha pan chulk'olb'al